ok so شهر حزيران أو شهر ستّة شو بيعنيلي؟ هوّ بالنّسبة إلي هوّ شهر مُئدّس عندي. مُئدّس لإنّو خلق في أحلى هدّية بي حياتي هوّ إبني. <hesitation> بالنّسبة إلي هيدا الشّهر هو أهم من تاريخ شهر تاريخ ميلادي أو تاريخ ميلاد زوجي أو حيلّا حدا بالعالم، <hesitation> بي شهر ستّة اجت الهديّة ألي بالحياة الّي هو إبني أغلى شي عندي الحمد لله يا رب، وخصوصي أربعة طاعش ستّة هوّ النهار الّي خلق في من بعد عشرين ساعة طلق و وعزاب الحمد لله. <hesitation> وحبلت في أنا عرفت إنّي حبلى في بي شهر <hesitation> أيّا شهر؟ بي شهر عشرة يمكن. <hesitation> فا أيه شهر ستّة هوّ شهر كتير مُميّز. أنا عيد ميلادي بشهر تسعة وعيد ميلاد جوزي بي شهر تسعة فا اتنيناتنا بي نفس الشّهر بي أيلول. بس شهر ستّة حزيران <noise> أكيد أحلى مع إنّو بي حزيران عز دين الشّوب عنّا وبي كون صيفيّة وهيك بس بي ضل شهر حلو وشهر مُميّز. و <hesitation> كل سنة بيقطع شهر حزيران كل ما إبني بيكبر وكل ما بتزكّر كل شي أطع. فا هيكة الله يخلّي هالنّعمة للكل وما يحرما لحدا.